طبعا غاح أفضل اختار اقضي ليلي وحدي بخيمي على جبل ، التخييم على قمة جبل كلش حلوي وخاصةً اذا الجبل يطل على بحغ وحولينو كلو خضاغ وسجغ ، واقعد اشغب استكان الچاي مع الهواء الطيب ومع صوت العصيفيغ وصوت الماي.